Et tuud om nätäq joba kavvõst ja tuu tege veits kadõhõs kah. Mul om tegeligult kah'o, et ma tiimist ärq lätsi. Et parhilla om nätäq, et ku ma ärq lätsi, et teil om sääl iks väega hää vaim nüüd, ku ma ärq lätsi. Et äkki olõssi pidänüq iks jäämä?